Program redio dagen likou wak senuka kou yen lah, Salam Abei Itou, program yen kena bak menyatu semua tenawan nda kira bangsa Melanau, bangsa kek puun bei kawak tutui dagen bangsa dagen program yen

Ji serita wak paling tao a bei dagen budaya kou wak senuka kou serita pasel Tugau. Tugau wak sentiasa ....pidok semanget gak a dikakak bak bak tagep naseng, bak sentiasa bak, bak meged sentiasa bak berusaha menugak bangsa siyen sendirik.

Emm sibet lih bangsa wakkan wak debei sihat atau perlu sekali-sekala un wak wak bei ... aaa..wak makanan laei timan wakkan laei lasuok-lasuok jegum sama ji wakkan liko putih sepgatilah nuggetlah fishball lah ...aaaa...burgerlah iyen semua bukan makanan sihat un iyen bak madak a mesei-mesei iyenlah idak anek ajau mesei-mesei, aiskrimlah madak pedeh nyipen un keman idak angai.

A tenabawen kou mun bak taao pasel penyakit selalunya akou googgle membaca kuman googgle iyen ion-ino jenis penyakit supaya akou bak taao ino kesan siyen ino akibat penyakit iyen ino ubat diyak mudei lawuih iyenlah mapun doktor adalah cara paling diyak ....??... lebih lanjut agei.

wak imun wak selalu den kou adalah wak imun pucuk ubi, sebab pucuk ubi itou senang bakkan jegum diak nyaam bakkan sebab idak khasiat gak telou

Peritah gak liko melo ito progrem an iyen masem-masem ji progem kebajikan wak sibet gak liko melo ito, pesta-pesta kaul lahabei rasa kou diyak min lah ngak stabillah nda bei bepereang, diyak lah iyen stabil lah min-min.

Wak senuka kou biasa siyen rebus-rebus un lah, jalak agei akou suka keman ulem, semua ji rebuih-rebuih jalak gei [a] akou suka keman sambel, seneng un cerita... Bei bawuong apuk, bawuong seak, bei lada, bei sia, bei pusuk, yang paling penting lah bak cara menyedia

a tukang dagen liko wak teniman kou masa ajaulah, professor media datuk doktor jeniri amir, sebab sienlah a kira kou pandai menulih bup, sien a pandai telabau, sien kawak pandai pejuah aa ji ucapan, sien kawak idak agai ajau menulih bup pasel motivasi ataupun bup-bup ji pasel budaya melanau, budaya ataupun pasel pemimpin gak liko melou itou.

Suwak duit kumek kena menulung a mahau suak duit pasal gak a mahau ba pedagang ito diak angai keman duit yian kena nebak lo yian memulakan business lo yian ba perdagang keman udipan lo yian ba mekat jumek-jumek ba menulung ji kewangan keluarga lo yian, yianlah wak tuu angai ba lo yian sentiasa kena to up duit dan ba menambah modal.

Ino gi musim atau puon masem g lau wak bei gak negara nou. Mun melo ito. Malaysialah atau puon senang bak dengah. Melo gak Kuching ujan jegum lasuok un gaan bei ji gak liko a musim bungalah musim luruhlah musim salji mun bei wak geji matai mengeng melo bak kiamet dunia.

wak isak wak nisak aneak umeak dagen masyarakat kou ienlah pisak asin pisak tibou pisak kakang, serta pisak siban

<noise> akou suka peseak ikan kedieng serta kawak jekan ipoung, akou suka keman linut kawak, serta pulem-pulem mana-mana ji jegum sakai kou

Bisnes wak da lok kou adalah subet wakkan jaja wakkan jaja nyaam pejaja sayor. Iyen ji lah wak kenerja kou dagen masarakat.

Henpon tou memang pentinglah, mun ndabei henpon kaau rasa duniya nou, kaau ndabei taou inou belaku gak luwer, inou belaku gak sekeliling kaau. Kaau puun nda kena kontek tina tama nda kena aaa bak inou ngadan taou inou ji belaku gak tina tama, belaku gak luwer negara, gejilah

Ji den kou sukan wak diyak tan negui iyenlah sukan pisak bol pisak bol FIFA kah RUEFA kah UEFA kah AFC kah atau SUKMA iyenlah wak diyak angai.

Laei koulah mun kebeji ji AI kena bak nebak dagen tudip jelau-jelau. Mun a yen kena menuluong akou pinyeang duwit, bak pidok wakkanlah, a yenlah diyak wak kena bak nebak bak jelau-jelau. Mun a yen bak serita un lubeang kompiuta ndabei bak inou-inou, bak inou tan.

Kerja sekul wak susah angai tan wak tou kou adalah ilmu hisab atau matematik sebab aku bukan tau angai pasal mengira aku lebih suka cerita sejarah atau pasal cerita ilmu alam yian seneang untuk di tau.

Gak sekul lahabei akou bei belajer… ekonomi rumah tangga, macem-macem ji wak najer lou cikgu, sejarah matematik, biologi

Eek aku memang bei mando kenderaanlah kereta kou aku bei ngak dua alak kereta. Kereta kou bei nebak janiek kou ngak baih ako xden kereta yian ngak diak nidok ko gak janiek kou. An ajau ito kereta kou ngak 6 tahun woo best bak kajih bayar.

Dengah gak kou pasel masa kaau kenaan telipon batui lawuih, uiiiii, samalah kuyadlah tan rasa naseng kou, taweng gidei, taweng ginan. Bukan mudah bak kenaan wak diyak yen giyen ji. A sabei gaan bei merasa tan an tan bei telipon, aneak a keditou, uok a, aneak kela pun kenaan telipon. Manah lalu oiii, kak agei mun kenaan samalah epellah en, heh, samalah kenaan inoulah kenaan maih jepikullah tan.

Warna senuka kou warna apouk un bajou kerja seluwah bilem, mun bak warna bajou kola akou suka birouk jegum apouk ataupuon siek ataupuon kuning. Tapi wak tuo senuka kou lah warna apouk bajou bilem sama ji warna seluwah iyen senuka kou.

akou suka P.ramli sebab lagu sien selalu idak nasihat dan jenaka, bei gak lagu sien bak tema dan ayat petemu sakai melou

Ji den kou cara mebayar ngak berubah gak likou dagen 5 taun lahabei yenlah. Ajau itou bei cara membayar pebak onlaen, onlaen. Yenlah ji den kou, cara onlaenlah yang paling, paling ketara angai berubah, cara bayar

,.noise..bahasa belajer kou paling senang bagi kou adalah belajer baha mula-mula akou belajer bahasa sarawak, masa kou sekul lahabei eh belajer bahasa melayu sarawak baih ien baru akou belajer a bahasa iban, ien pun akou belajer bahasa iban masa kou 2018 gak sri aman, senang un asel au taou bahasa sarawak memang au kena telabau bahasa iban

<noise> dagen masyarakat melou bila bei a pedeh keluarga sien debeilah yang akan matek sien sapai sien matai, kadeng-kadeng aien matek aniek sawa sienkah baruklah sien akan menghembus nafas sien yeh matai

kena pinyeang kereja sereta kena pinyeang rejeki diyak agei

Serita wak diyak tan angai pernah nerasa kou, wak sibet kou saji tan a serita Korealah, ajau serita Korea, masem-masem ji serita kena negui, onlainlah, bukan serita Korea un , serita amou pun kena negui, kak bak serita-serita kek un agei

Semua suti akou suka, tapi paling bes bagi ko suti Kristmas lah sebab akou kena pulek mukah kena betemu mak apak betemu janek-janek betemu naken. Yang paling bes paling-paling akou suka suti Kristmas. Paling akou suka. Saudara mara kena bergumpul bah ien un tan masa bak berkumpul.

Takan telepon paa kou wak ndabei diyak laen atau servis wak nda diyak yenlah apabila gak kawasan yen ndabei tenawan diyem ataupun gak sungai ji gak Tellian, Sungai Nukeang Sungai Maba, sung..gak dagen laluan sungai mapun guwun takan kerja balau. Yenlah ji gak takan-takan wak ndabei tenawan diyem, yenlah takan laen ndabei diyak.

pasel buk aneak-aneak umit wak tenaau kou dabei idak agai, wak di taau kou antara ienlah upin and ipin, serita ultraman, serita kou ji meyebut abc jegum kou ji buk campur kira-kira satu kali satu ji ien, debai berapa idak wak di taau kou ajau itou, sebab ajau itou idak aneak umik pegui handpon

kubatan a mengundi gak negara kelou, mun gak likou melou a mengundi masih agei samalah a danalah subet tam, mehit baaw kertih, da ngak agei melou pebak wak teknologi ataupun Ai ataupun inou-inou teknologi, agei kawak berbarih da paut-paut baih ien mehit udei baaw kerteh samalah dana dangak berubah lalu, aan laie nou bak merubah tan rasa nou

Akou itou memang jenis wak mejaga kebersihanlah, ee, walaupun seb.. aaa… sebelum kovid akou memang selalu mejaga kebersihan. Wak paling, kepentingan selalu pusok paa memang beresilah sebab bila kaau menaban macem-macem bah kuman gak paau kaau, anek kaau menaban mak, menaban kulit jawai, menaban wakkan, wak ndabei diyak masuk dagen badanbah

.....[aaa]...Pasal masa akou kenaan telefon batoi lawus iyenlah musim bei ofa a gak batoi lawus iyenlah .. jegum kawak free ...[aaa]...percuma kalai bulan, kah...[aaa].. gak eno ...aaa bayaran bulanan siyen.

Masa ajau den koulah iklim dunia ngak berubah, mun ji lahabei bulan Tujuk, bulan Pat tapak bulan Semilan, ayeang ataupuun kemarau tapi ajau nda tetu, bulan Nem kadeng-kadeng ngak basak ngak buyak ujan ngak tenapok ngak gak likou telou nyadi nda tetu ji agei iklim selalu berubah sebap mungkin dunia ajau buyak debei kayou nyadi iklim telou ajau nyadi berubah kawaklah

Warna wak senuka kou adalah warna birouk sebab warna birouk ito melambangkan ketenangan jegum melambangkan kegembiraan gak akou sebab kala birouk ito adalah kala wak lembut.

masyarakat kena menulung a bak memerlu, ui macam-macam kena, a liko melou itou suka agai bergotong-royong masa-masa perlu agai, masa a matai, a kawin, a paneak, idak agai a menulung turun padang subet inou menulung miseklah, kemanlah, bei keman un gak

Itou eh idak angai tan telou bei memang sakai lai sakai mahou wak senuka kou, wak sakai lai kou, aaa siyen selalu tuluong akoulah, yen akou suka. Baih yen mun akou bak lepakkah bak inou kan, siyen bei masa gak koulah, yen wak paling bes. Geji kawak sakai-sakai mahou, sakai rapet kou

Pesta kuwih bulan, kuwih cang. Perayaan Taun Baru Kina wak paling meriyah gak kou

peritah liko kou wak bei program Kebajikan cukup sembal tuu ienlah aa bei a kebajikan sara-sara hidup nelayan wak paling, paling den kou ketara agai jegum sara hidup a petani dan sara hidup ibu tunggal, sara hidup gak a masyarakat miskin

Liko melo aneng bei peritah wak kena menjaga kebajikan liko melo terutama Jabatan (keluwer) wanita dan keluarga Sarawak jegem jabatan masarakat loyen lah paling stabil buwat masa ajau.

Wak diharepkou mudei lau neh yenlah sepaya likou telou tetep aman damai pegui aneak sou sikou telou maju dagen kehidupan loyen serta tina tama sentiasa bak negui aneak duayen sapai bila-bila

nnnn...Mun bak belajar mana-mana ji skil akou lok belajar ilmu mempertahankan dirilah menyengang akou bertemu a jaat, kena kawak akou menigeng selaka iyen. Mun kenalah akou belajar skil wak kena mempertahankan diri iyen wak paling tuolah.

bentang ji wak degah kou itou itiek gak ibak lebok akou, itiek ien suka agai pelik gak ibak lebok, sebab kawasan ien basah

Wak sibet kou bak nyadi tanda lau akou kenasusou debei inoulah tan. Beilah telou taao angai a ji wak tanda kenasusou sebap telou agei umik angai. Agei baby beilah taao inou-inou, ji denkou lah.

Benateang wak paling mudei den kou ajau itou asou, sapek, siyau, tikuih, dipa. Yen biasa den kou mudei-mudei itou. Benateang ji dinasor ji nda penah den agei sebab wak yen ngak lenyep di telan jaman ngak.

keluarga kou menjaga tuu cara mengguna duwit supaya bak mudei neh telou bei duwit, mun bei masalah mun bei bak bayar gak hospital supaya telou debei membazir jegum memboros agai

Ino ji nasihat nejuwah kou gak a kek merindu, rasa kou telo ito ngak pukul semilan lalu ngak paya agei telo bak pulek, merindu a gak Lebok ngayan puon merindu gak kou ngak ajau bak tudoi beilah maka semuneh melo bak kerja kenakah melo bak pulek ajau agei.

ok.. a bei akou madau a lagak inou kenderaan ien ataupun bei madou basikal bei madou motosikal bei madou keretak jegum kawak engin spet mutu dagen sungai.

mun masa sekul lahabei, kerja rumah paling wak susah agai den kou lah matametik, ienlah paling susah agai, baih ien tuneh a sejarah susah kawa den kou lah tapi matametik memang susah, ienlah selalu nukum cikgu sebab matametik selalu fail sekul, selalu pipah cikgu sebab selalu da subet kerja matametik

Masem-masem g ngak bangsa wak dikenal kou yeh, Akou pesakai jegum bangsa German, Switzerland, Thailand, Hong Kong, Americans, British, Australian, Peru, Chile masem-masem lah.

Ehem Ino ji serangga paling ayeang gak takan asel nou. Buyun kaliek nda, buyun diyak nyam bak kinan sebenarnya. Ienlah mengasel lo siet, ajau dabei taao akou wak paling ayeang gak takan melo sebab akou rasa ngak kajih pupus min lo serangga kinan tenawan. Tuo nda kah laei kou ito akou sebab taei ngak akou nda peden serangga wak nyat-nyat ga liko melo.

sebab masyarakat bei pindah mapun takan kek sebab loyien pigek peluang pekerjaan, sebab loyien kenaan kerja bak nejuah gak family bak meyara family.

Acara wak atau aktiviti traditional wak nisak aneak -aneak dagen maseraket melou yen lah [a] pisak tibou, pisak kakeang, pisak kuyad, pisak kaki tiga, pisak asin. Yenlah ji den kou isak dagen maseraket melou

Kemahiran rumahtangga mata pelajaran wak senuka kou gak sekul sebab sien bei pedegah pasel Kemahiran pertukangan pasel subet kueh, pasel subet bajou, subet ulan, subet macem-macemlah ji bei dagen ien

Laen talipon paa wak saji debei diak debei line yen lah gak kapuong melo, sapai ajau, sabis sien debei diak lalu, paya agei peritah bak subet yen diak diak kah?

Bak pedengah keadaan sekul gak takan melo ito. A jahak akou cikgu siyen kerja jadi cikgu. Mun bak taou siyen lebeh taou keadaan sekul gak takan ito. Rasa kaou min-min diyak sekul mun bei dabei anek a tukeang sekul jadi menteri kah, kerja gak liko a kah, masem-masem ji kerja anek kedito.

sukan berkumpulan atau sukan adep-adep... .. sien mana laie sien lah

Program wak radio wak senuka kou iyenlah permintaan melanau sebab iyen un program wak bei dagen bahasa melanau wak tenaah kou dagen radio ajau ito. Tapi masa siyen sejam un nda sukup kadang-kadang Sebab mun kena tenamah agei sejam duwa kah bak diyak yaw taahkah serta bak a kiek belajar bahasa melo.

wak sebenar sien akou dabai faham soalan itou, wak inokah maksud kaau itou loki, inou ji kerja au loki nyadin jegum inou dabei faham tan akou soalan itou kutan tan akou bak menjawab yeh, loki inoukah perkataan loki, inoukah maksud loki ien ,bahagian ien un akou da faham soalan itou

Akou suka gak duwa-duwa takan… ….. gak luwer lebok, gak dagen lebok

<noise> langit memang warena siyen biruk, bila kaau pilak keman bumi tapi bila telou gak angkasa, bilem werena yen, a.

. Inou ji bup atau serita aneak-aneak umik wak diidak kenataou ee. Ajau idak angai ngak serita ataupun bup wak kena kenataou sebab jaman ajau semua serita kena negui, tenekan un pebak henpon. Apa-apa jenis serita pun kena negui, kak agei wak aaa inou ngadan yen buplah, memang idak angai telalu mudah untuk aaa tenawan ataupun aneak-aneak bak, bak-bak inoulah bak merujuk

<noise> wak tubouk jegum wak nimun, bei ngak pidok hasil ienlah usah balau ngak nyat, kena pidok hasil gak telou a pimun... <noise>

Akou nda berapa taau pisak mana-mana alat muzik wak kenataou . Wak kenataou koulah saneng jegem gong un. Sebab yenlah bei kaitan jegem muzik a Melanau sebab dagen Melanau idak tarian-tarian Melanau. Sumak duwa alak muzik un tan kenataou kou gong jegem saneng.

Dagen masyarakat kou binatang wak selalu niman ji itek, siaw, aso, serati, ba goung jegam sieng wak yian ji lah wak selalu niman likou melo. Ajau a suka pimen sieng jegam aso.

Dagen budaya melo sai a bak matek bakatai, nda bei a matek bak matai. Tapi mun dagen budaya melo bei kastalah, bei bei lebel pangakat, ji a matai kah a kawin kah melo bei pangkatlah a.

Sai pebak henpon huh, sama laei a henpon itou saji gak paa un, nda bei lalu henpon gak kek, memin pegui henpon ndapaalah. Pegui cerita puun pebak henpon. Tan aan tan bak ngata henpon yen debei diyak.

serangga wak paling ayang gak.. kou adalah buyun, buyun balau jegum buyun taie sapek ien ji serangga paling nyat atau ayeng...

kou pedengah ngak tuneh yeh, skill bak nelajer ko mun kenalah, akou lok belajer piseak kek, akou bak belajer piseak biskut, piseak wakkan sebab ien skill untuk kaau kena subet bisness. ien wak paling penting bagi koulah

mun akou bak belajer ajau, akou lok bak belajer skil bak belajer wak inou ji bak sibet, pertukanganlah maksud ien, subet lebokkah subet metuh keretakkah, merepair keretak kah

Ino ji nasihat nejuwah nou gak sakai wak buyen angai. Sebenarnya penyakit buyen ito en bergantung gak dirik sendirik mun telo buyen angai dabei diyak kawak sebenarnya telo mesti jed jumit telo mesti yakin dagen tudip bahawa telo mesti jed aaa bak manaah mana-mana ji serita wak diyak kah debei diyak kah telo mesti bak jed iyen un.

Aku pebak telepon tiap-tiap lau, dagen kerja sebab yian taja tan ako sentiasa pebak telepon handphone, semua urusan kerja ko pebak telepon. Yianlah ji aku selalu pebak telepon tiap-tiap lau

aktivity pisak asin, pisak tibou ien ji lah aktivity tradisional wak nisak anek kou dagen masyarakat melou

Antara kemajuan teknoloji wak pikir kou kena bak-bak mengubah kualiti tudip kou yenlah intenet, henpon, komputer. Yen bak memudahkan akou subet kereja upih, bayar bil jegem bak guna kou bak behubung jegem keluarga kou.

Teknologi pendidikan neguna dagen bidang a, dagen bidang pendidikan diyaklah inou kompiuta ataupun a pendidikan seni.

Soalan ito rasa kou da taao tan akou bak mejawap kebakejawok kah jegem mengasi tugas sistem menyeku sosial wak senadia a peneritah gak melo. Masem-masem senadia gak melo ito sosial-sosial ito asel kak anti sosial un.

. Projek… wak penah kenerja kou manyam bakul, manyam pan, diyak ji den mata manyam pan

Melou gak kapuong melou, sebab siyen kapuong Kristian, Melanau Kristian, melou merayak lau Krismas un. Lau yenlah melou paling seronok sebab sedara mara, sakai akan mapun lebok bak keman sama, serita, serita hidup masieng-masieng.

Warna wak senuka kou warna siek warna diek sentiasa bei kaitan jegam manchester united jegam sarawak united. Warna siek ito aku suka gak warna siek sentiasa pidok semangat sentiasa membara. Sentiasa ada semangat juang warna siek.

Bil karen... jegem bil nyam bayar online ajau seneng.... yeh

paling payah rasa-rasa kou dabei wak payah wak masa belajar ien bak menambah kan pelegamou a ino pengetahuan jadi telou bekerja memang bak peyieng rezeki ien un

ajau akou madou keretak madou motosikal, pebak basikal, wak ien un keadaan wak taau kou madou ajau itou, akou madou lipan akou dabei lipan, bak madou salui akou dabei salui, keretak jahak motosikal lah paling ha nadou nadou kou

.beikah kaau pisak mana-mana alat musik, bei idak agai alat musik wak kena nisak kou, contoh wak paling mudah agei umek lahabei pisak decoder, pisak melidian, pisak guiter, pisak drum idak agai ji alat musik kena nisak asel telou lok un belajar, sebenarnya pisak alat musik itou debeilah susah agai, asel telou lok jegum telou a rajin bak belajer

Bak kudok gak jawai YB a penilek Melou. Bak menyuarakan suara melou mapun a lebeh bau agei nyat agei

ien ji kepentingan selalu pusuk paa ien lah kebersihan dirik telou, supaya telou sentiasa bak debai ba buyak penyakit wak debei diak pasal paa, mun paa mamak idak tan penyakit wak tapak dagen nou udipan telou, be biar jadi pait telou akan-akan mula pedih buyak paa telou debei bersi

a kemajuan teknologi wak pikir kou wak kena bak ng bawai kualiti udip kou, umor kou ajau, malaslah akou bak teknologi-teknologi agei, diyak akou subet kerja kek daripada teknologi

Wak na khuatir kou pasel telepon bila telepon ito bei buyak tikaukah atau line buyak tikaukah atau buyak scammer sebab atau puon menerimak mesej kuman tenawan da kena akou bila mesej ito tapak mengatakan akou terlibat dagen skandal telepon atau share judi pada hal ako dabei tapi buyak ditiudoh dagen telepon geji.

Acara nerayak dagen likou kou yenlah selalu bei ..aaa.. petuneng,a kawin, menyuhuong berian ataupun bei makan selamet.

AI iyen gak kou iyenlah AI wak kena bak menulong ji manusia bak tudip baau duniya ito.....aaa..... Supaya manusia sentiasa bei keudipan wak lebeh diyak agei apabila bei AI ito wak iyen sebagai bak membatu manusia bak tudip lebih diyak agei sepatunyalah Iyen wak tuo angai.

An laei nou pasel paedah jegem risiko pisak pebak teknoloji. Idak angailah paedah a yen. Asel telou itou rajin bak meneroka inou ji jenis teknoloji yen. Mun telou setakat pegui-pegui un teknoloji yen wak ji bei gak sekitar telou ndabei paedahlah teknoloji yen dagen udipan telou. Jadi pikir-pikirlah sendiri mun telou lok a pebak teknoloji yen telou sendirik siew belajer betan-tan bak pebak teknoloji yen.

Tokoh sejarah wak tebileng sabei kuman negara melou adalah Tun Openg. Sebap siyen bak memajukan Sarawak dagen Malaysia.

Ako ito sebenarnya geliek angai gak serangga, serangga paling ayeng giden kou ino yeh, serangga paling ayeng, mmm ndalah akou tao, tapi ako ito memeng pegelieklah memeng nda berapa angai gak serangga, esp, terutama serangga wak paling idak budok, hi geliek.